د پشیانوسره خو چندان خاصه علاقه نلرمه او نه یی په کور کی ساتم. نو که رشتیاسی په باره کیی یی هیڅ معلومات نلرم <hesitation> داچی پشیانی کم نسلونه لری څوډوله دی په دی باره کی خو زه نه پوییزم ډیری خلګ پشیانی ساتی په کورو کی، نو هغوی یی په اړه پوییږی مالیدلی دی چی دوی دخپل کورنی حیواناتو په باره کی خبری سره که یی، دپشیانو په رابطه، سپی په کورونو کی ساتی نو دهغوی نسلوباندی هم پوییږی داچی دکم هیواد ده کم نسلونه یی دی ولی زه شخصن ورسره علاقه نلرم په کورکی پشی نه ساتم نو په دی خاطرباندی زی په باره کی مالومت هم نلرم چی کم نسلونه لری او چندانی علاقه هم نه ورسره لرم نوشاید داغه یی دلیل یی چی زه دپشیاو په اړه کم خاص مالومات نلرم